Ñy fomba hahafahako mañome antoky fa miaro ñy tontolo iay tokoa ñy sakafo haniko :ñy fisafidianako ñy sakafo voafante ro maitso, manahaky anizay ñy fampiasako sakafo aminy ñy toera misy ahy noho arakiny ñy sezon mahavokatsy azy.